ཐ་ ཕོར་ཀྴཱལ ཀེ ནམ ལྷ་གི སྐོར་ལོ་ཤུ་བ་ཆ་ན་དེོ་ན་ལོ་དེ་ནམ་ལྷ་འོ་དམ་ཁིམ་དེ་མིན་དུ་ཀེ་དན་སོང་གིང་ཀ་དེ་དཀེ་ཕ་ཏེ་གི་འོ་ན་ཡང་ཨ་ཙི་ཕྱེ་ཁིམ་ཧ་ཤའི། དེ་ལེགསའོ་ནང་ཀིང་ནམ་ལྷ་དེ་སེལཪིཀིཫཱསྲིསྲས་དེ་ཁ་ཆེ་དུ་སེ་ན་དེའོ་ནང་གྱི་ནམ་ལྷ་ཀེསེལེསིསིས་དེ་སིཏི་ཏེན་དི་ཀསེལེསིསིས་དི དུཀསེ་རི། དེ་ལེགསའོ་ན་ལོ་ཡང་ནིང་ཆ་ཀེ་མང་ཤུ་དེ་ཧུམ་པོ་སྐེ་ཕུ་ཀི་ཕུ་ཟིང་ཧ་ཕོ་དེ་ཐོང་ཤུ། དེ་ལེགསའོ་ནང་གྱི་སེ཭ིན་སེཽོུྷིཏིིསི ནམ་ལྷ་དགི་ནམ་ལྷ་འོ་དེ་ཁུ་དྲི་རྒྱུས༔ ༨༨ པུ་རིསི་རྒྱས་ཀྱིལ། དེ་ལེཡགས་ཀེཌ་ནིངས་དང་སྟོང་པོ་ཤཱ་འོ་ཀཱལ་ཇིོ་སྐྱེ་འོ་ཡ་བྷིོ་ཙྲྀག་གིི་སྐོ་སྐྱེདྦོ་ཀྱུ་ནའི་ཏིའེ་ནིིོ་དོ་ཧོི་སྐི་འོ་འདོན་ནགྷམ་ཏོ་ཀྱེ་སྤ་ཏཇ་ཌཾོ་མི་ཤྲིཷསྙསྦྲཆི་ནམ་ཐང་བྲམས་དགེ་ཆ་ཡིཇ་ཡ་ནིཨཔ། དེ་ལེགསའོ་ན་ལོ་ཡང་ཁ་ཏ་ར་ཧ་པོ་ཟིིཾ་གས།